Bueno ät ka't'ijna ntziyajpa consejo este soka' y pamyomo', que wa'ku manhyaju con mucha calma, mucha tranquilida, todo a su tiempo, por que todo presurado nta oye, todo putpa mal, es como tumä soka' por cal calunteriento jete nta oye', todo con calma wa'ku yispäjku este tipyä yomo nä manh pyäki', ka je fyamilia de acuerdo, ka je soka' suntäjpa je pamyomo' este tyäjkojmä, y si no ak jo'ka, todo con calma, mejor a este wa'ku jyo'ku, wa'ku mas este ijtu 'yame, por que katä este temprana de eda este tu'myajpa hay vece arrepentitzäjkyajpa, lo mismo pamyomo' jete ka ijtu kyokenhku, que wa'ku kyokenhku' manhu tyäjkmä, wa'ku otowe jyata'ji'k, por que se ve mal que wa'ku calle'oj nä jojtzyäjtäju, na su'kyajtäju, yy hay vece tzyäjkyajpa travesura, pujtyajpa que une ni'yu'kyaju'p, y la consecuencia isa' ma yoje' une'i, hay vece que une jata' nta tzyäkpa resposabilida, que na manh tyänhpäyajtyo' 'yune y eso no va por ahi, asi es que todo a su tiempo wa'ku este piensatzäjkyaju, 'yanalizatzäjkyaj wina que wa'ku jutzä nä manh tu'myaje, no es por que näntä manh tu'mi, näntä manh tu'mi', y ya por que tarde temprano arrepentitzäjkyajpa, jikota'me' todo con calma, ningun prisa, jejtzye't nconsejatzäjkyajpa, jenyanhkä.